פצבאח כנפדל נאכל כ׳בר אלשעיר מע זית אלעוד ושוויה אלזעת׳ר מעאום כאס דיאל לאתאי، מראתו נזיד אלביד אלבלדי ולא כאב ע׳זאל אלא כאן פשי מונאסבה، הדא לפטור כירזעני לטפות׳ולה, כאנת אלוולדה כתוג׳ד לינה אלטבלה בחנאן כביר ואלריחה כאנת תעמ׳ר אלכוזינה.